געהדי נקול שבעה, זירו, תנעש, תלאתה, תסעוד, חמסטאש, רבעה, עשרה, חמסה, תמאניה, גוג, חדאש, סתה, רבעטאש, תלטאש, האדו כלהמ אקרים מן זירו חתא חמסטאש ולקן בלא תרטיב, כחאל האד אלעלאב דיאל הדאקרה קיעגבויני.